Ko wiyeete Firji e huwa so e wodi hite lamtarki. Un joonaake sai un omti Firji, e wodi gahere ɗon to un watata nebban gas e nder. So un ummini sai fewol. Ko un wata fuf feway.